Firenena mbo haiky: Madagasikara, Etazonia, Chine, Japon, Allemagne, Royon-Uni, Frantsa, Inde, Brésil, Rosia, Aostralia, Kanadà, Italia. Zegny edy ilay mbo azoazoko ogno e.